Ny kolotsaina any Chine dia ry zareo dia miavaka mihitsy noho- nohon'ny zareo tsy mampiasa sotro ohatra ny aty amiko fa mampiasa an'ilay hazo kely na koa bagette hihinanany sakafo ary, koa avy any aminy no nisy an'le hai-ady kung fu.